Noorõ inemise hindä jaos om kimmähe sääne reismine ja maailma nägemine hääTege maailmapilti laembas ja <hesitation> tolerantsust kasvatas kimmähe ja. A ku n- naadaq mõtlõma ökoloogilidsõ jalajäle pääle, sis tuu kistumaldaq suur reismine maakeräle joht hää olõ-õiq. Tuu om kimmäs.